Ena escuela t'aprendin los más anombraus comu las ballenas i los galfinis peru ain milenta d'ellus. Peru lo mesmu te digu. Si me perguntas polas destintas crassis pos los ain mamíferus comu los galfinis i las ballenas i alogu están tolos sotrus enque tamién pueis destinguil los d'augua duci i los dela mari salá. Luciu, tenca, trucha, salmón, atún, bacalau, pescaílla, sardinas, xurelis,...